Au gegu tugamagi vanuga gena namo aigesina be gorani be gauka geri tantanu geri ligo lage geri gena bena namo gana maguri vanugai tu namo gena rakava sebona tu mero mero keikeiri toma liba lakavana egabiani murikana na mona na gia geri maguri evagalakavaiani vanugai bena vanuga magurina maki erakavani tantanuna erakavani genagenana erakavani garevana maki erakavani bona marevana ma gitagitana maki asi enamoni be namo mai geri mero keikei mero mo maguri lakavana na ge bege lakavagi be maguri e tanu magur tantanu magurina be namo au lubu gaukarari feloship gaukarari ekalesia gaukarari eragani vanugai senagi toma magurina genai tu mero bona kekeni Mai lubu gaukarari geriai tu asi ekokoreni bema begere kokore neganai tugamagi namori bona iobukari gere gabi be geri maguri maki gere namo senagi murikana na dan lakavana na ema rakatoani neganai gia monana egori vegitarini bena numa magurina bona famiri magurina maki evaga lakavaiani bena au taugegu gegu tugamagiai gegu numa batore logoani neganai oba au gegu tanu magurina maki benamoni bona bemaukani fukai ekiraiani ilailanai efeso nuganai bema sina tama garona bosagagiani neganai goi gemu tanu magurina benamoni bona bemaukani senagi merona kekenina moga asi ekoranamagiani dainai maguri asi enamoni senagi veregauka genai guriguri iagina begorani neganai mo maguri tu Besensini bena be maguri bevekefoni neganai tanu maguriri ema genagena maguriri ma bege namoni bona veregauka gena vevaga namo maki barego bita dogariani nai au gegu tugamagi baregona tu be namo mai mero keikeiri ai gesina gori vegogori gori kaviri dabarari bona veigari mogeri bege veveini neganai tu maguri besenisini ma riba veregauka gena vevaga kava lorinai komitments mogeri bege veveini dan spots lekeriai eva gareva gareva lekeriai mogeri garevari bege veveini programsiri bege veveini neganai mai geri mero ki aribani geri maguri lakavari bege tore taririni bena vanuga gena namo giana bewa lagaiani gitagitana bona marevana maki benamoni nai au taugegu gegu numa magurina agitaiani oba au maki natugu tari maki mogesina mo murikana na Vevaga gita lakavana be vevaga riba rakavana ema rakatoani nai gia maki egori darereni nai au maki gegu famiri nuganai maki gegu bogeboge bona gegu tanu maki nega vovoka tu dia namo auna auraviniani gabuna senagi veregauka gena vevaga namo nuganai atanuni nai mogeri aigesina senagi dagara mabarana tu guriguri nuganai atore kauani gia gimanai be mogeri dagara lakavari mabarari bene tore logori bena auna ma bama a bama dogaria bona bama ribaia tu mogoni veregauka nuganai bita magurini bita tanuni neganai mogeri dagara mabarari tu asi tauri ai bevevevaga iagorini nai barau genai mogo ama iakuni bona avaga namoani avaga rageani tu bona vevaga namo mabarana gia aviniani tu mogoni dagara mabarana tu korana gia gia gena namo dagara mabarari tu asi tauri ai bege iagoni dagara mabarana gia genai tu namori mogo.